k'o jujon taq wuuj che qas rajawxiik kajpa' li wujiil wunaqiil DPI kib'ix chiran y xaqara' k'o jun chek che kib'ix chiran wujiil ilb'al tinimet, pasaporte, el wuuj rii' qas kirya' richaljiil che'el katpe wii' wuxu' <hesitation> che'el xatk'ob' wii' ela' kirya' rik'utb'al lajuyb'al xaqara' la tinimit xu' chan li wuuj rii' qas nem reqla'n rimal laaq' katal b'iik pi jun tinimet katb'eek pi jun chek xu' chan wa k'o laj awuuj rii' k'ot jun k'ax katqaj wii' pina' at ret jun tinimet la', rimal e lara' qas kirya' achoq'ab' pi jun tinimet la' re laaq' katal b'iik, re laaq' katchuknek, re laaq' katb'inek rimal k'o jun awuuj rii' che kirk'utb'ej che qas otz ab'inb'al wuxu' qas otz awunaqiil pil tinimet xatapan wii' wuxu' pil tinimet che katpe wii'.